Prima 'd tüt ëntà pìé 'n machina fotografica e pöi büté ël persunage ën poza, ca vada bin cume lücce, cume tüt